مارغان د غږ، سندرو، او بدن د حرکت له لارې خبرې کوي. سندرې اکثر د خپل قلمرو ښودلو یا ملګري د جلب لپاره وي. د وزرونو ښورول یا د بڼکو ښکاره کول هم اړیکه ښيي. ځینې مرغان د خطر خبرداری غږ کوي. د سترګو تماس او بڼه هم ځانګړی پیغام لري.